जर्मन के संस्कृति में साहित्य कला दर्शन आदी सम्मिलित बा। <noise> एहां के माने परंपरिक रूप से बीयर के साथे सॉसेज खाएल बहुत पसंद करेला। जर्मनी ईसाई धर्म प्रधान देश हवे। जर्मनी में कई पारंपरिक उत्सव मनावल जाले जौन बहुत अधिक दिलचस्प होला। जर्मनी में हाथ मिलावल के परंपरा बहुत प्रचलित बा। एहां स्वागत करे खातिन भी हाथे मिलावल जाला और विदाई करे खातिन हाथ मिला के विदा कइल जाला। <noise> जर्मनी के लोग खेल, संस्कृति, दर्शन और राजनीति पे चर्चा कइल बहुत पसंद करेला। <hesitation> जर्मनी में फालतू बात के कवनो महत्व नहीं दिहल जाला। जानकारी जुटावे के और बौद्धिक क्षमता बढ़ावे वाली बात <hesitation> के जादे महत्व दिहल जाला।